بالنسبة للعطلات الوطنية عنا عيد ثورة في أربعتاش <hesitation> جوفي عندنا عيد الاستقلال عشرين مارس عندنا عيد الشهداء تسعة إبريل وبالنسبة لعيد الفطر وعيد الأضحى بالطبيعة يتبدل حسب التقويم الهجري عندنا عيد الجمهورية نهار خمسة وعشرين جويليا عندنا عيد الجلاء خمستاشر أكتوبر.